Makomkuape tembiu oyeapo yae jae jare oñono pƚpe reta jaeko salsa de soya jei supeva jokuañoatu ma kuarupi oiporu retava oyoavira jegatu iru ndie jaeramora ma kua oyapo reta erei jaeñomai se aesa mako omomora jare omojegatuva aesa kua jaeko ndieno jaermo se ayuevi amae je